Xana ta- ta nixa kichan'nri ta ni xa kixan'nri deen ta vichi ta na xa que dañoa tá vichi ta ixain ta ho o on. ixangi ho o on. dita chín ho o on. crema ñajan ixangi vichi chi. deen ta xa kea daño tó xana mini deen ni xa kixanri aja.